أول حاجة بنجيب ضرفتين من خبزة زي شريحتين هيك ونحط فيها جبنة متلاً نعاود نغطيها مع بعض ونقسمهن بطريقة مناسبة، وبعدين بنولي ناكله متلاً نحط جبنة أو تونة أو أو متلاً لحم بارد أي شي.